A la jatiunto espejo yua chí nu níí kutú te nu na kaíyo vina janí nunke costumbre já na kaíyo yuuyo, tata kaíyo. Vive ídea, te xí ntieyo nuyo yu nasa kaá xí ntuchío nasa kaá sí expeb xí nuní taiayo niñtayó xí kup tuchío xí nií ku ku mitochío a síxí kua na kítu xintayorí sí pnohíto. Yua kua niteyo saní espejo yua te naú xintiyo te saní teó sí espejo já voa koo xinio xí na modo jatainíyo.